افضل ان أنا يكون عندي وقت اكتر لان أنا لو كان عندي وقت اكتر هقدر إن أنا أتعلم حاجات جديدة تساعدني إن أنا ادخل فلوس بس لو كان عندي فلوس بس هفضل اصرفها و ممكن تخلص و ممكن بسبب الفلوس اللي من غير مصدر احس بقلة قيمتها لما اتعب فيها هحس ان هي احسن